Min kaa janso ɓuranikan huunde fuu. Sabi kaalisi, wakkati mawluudu maaɗa ayiwa wanaa kaalisi woni ɓuri non, wakkati weltaare non. So wakkati yewtere warii fuu, <hesitation> janso ɓuri welde. <hesitation> <hesitation> janso ɗuu ana waawi laataade hay kaalisi. Ndeen non janso kaa ɓuri illa e kaalisi e hoore muuɗun.